الاجازة الاسبوعية المثالية عندي اني بالصباح <hesitation> اقعد مع اهلي، اقضي ذا الوقت مع اسرتي ونقعد نتكلم وكذا، وفي الليل <hesitation> اخرج خرجة حلوة مع صحباتي وننبسط ونسوي شي جديد، نجرب اشياء سوا، وناكل مع بعض، <hesitation> هذي حتكون مثالية.